Niimubuuza naagamba o- o- orurimi ki? Naamara kumubuuza naagamba rurimiki manye yaaba n'orujungu, yaaba yaaba n'orunda yaaba n'orujungu yaaba mbone kumanya naa- naaruga nkahe, aho niimanya <hesitation> ekya ekyarikukora n'ekyarikugamba. <hesitation>